Chocolate jüüvae, tï vae jare nese pegua, jei yande reta yau vaera jüü vaeesa jokua mbaeti mbae mbae, mbae guinoi ikavita yande retepeguara iru reta pe jeta mbae oyeiti <hesitation> jare má jeevi,